komiði sæl og verið velkomin í Krakkafréttir í þættinum í kvöld segjum við frá fyrsta snjónum í vetur og heyrum viðbrögð við honum fjöllum um ungan skáksnilling sem varð heimsmeistari og fræðumst um meiri fjölbreytni í litum á

ég heiti Sævar og nú verða sagðar Krakkafréttir fyrsti vetrarsnjórinn á höfuðborgarsvæðinu féll aðfaranótt mánudags

borgarbúar vöknuðu sumir lentu í vandræðum af því það var víða hálka á götum og einhverjir voru enn á sumardekkjum umferðin var hæg þegar fólk lagði af stað í vinnuna og það urðu nokkur lítil umferðaróhöpp og árekstrar samkvæmt reglum mega ökumenn setja nagladekk undir bílana sína fyrsta nóvember en verða svo að skipta yfir á sumardekk fjórtánda apríl það snjóaði líka annars staðar á landinu eins og til dæmis á Ísafirði og Egilsstöðum þar er orðið ansi vetrarlegt um að litast og sums staðar var

færðin erfið vegna snjóþunga á Akureyri snjóaði líka mikið og þar eins og annars staðar voru það krakkarnir sem hrifust mest af snjónum hvað finnst þér skemmtilegast að gera á veturna

snjónum eruð þið búin að bíða lengi eftir snjónum já mjög

ungur skákmeistari keppti í fjöldaskák á dögunum eftir að hafa nýlega sigrað á heimsmeistaramótinu í skák í flokki fjórtán ára og yngri er frá Spáni en hann lék þrjátíu skákir á sama tíma við keppendur á öllum aldri hann gekk á milli borða og mátaði hvern á fætur öðrum en það tók rúmlega tvo klukkutíma að klára allar skákirnar hann byrjaði að æfa skák þegar hann var bara sex ára og sótti

fljótlega tók kennarinn eftir því hvað hann var góður í skák og bauð honum að ganga í

stórum mótum

hefur alltaf dreymt um að keppa á heimsmeistaramótinu og verða skákmeistari keppnin á heimsmeistaramótinu var hörð en eftir æsispennandi

brúnum og en hingað til hefur eiginlega bara verið hægt að fá þá í

hörundsdökkir dansarar eru mjög ánægðir með þetta framtak og segja að þeir þurfi ekki lengur að lita

það hefur kannski ekki mikið verið talað um það undanfarið hvernig eru á litinn en hafa skiljanlega velt þessu fyrir sér lengi cira

þar sem allir dansararnir eru dökkir á hörund eða af uppruna cira var vön að mála skóna sína fyrir sýningar og segir að það hafi lengi verið vaninn það sé hins vegar tímafrekt og geti verið sóðalegt skósmíðafyrirtæki í London hefur nú sett á markað brúna og bronslita ballettskó dansararnir vonast til þess að þessi fjölbreytni stuðli að því að ungir

nú á dögunum var haldin risastór manga hátíð í

eins og það heitir á japönsku mjög margir sóttu hátíðina sumir í búning og þar var boðið upp á tónlist dans mat og auðvitað teiknimyndir og myndasögur